<noise> ic̲h̲ësa guꞌn ney ti kamion nak <hesitation> kaj chen motor, kaj chen transmisión, kabl, ic̲h̲ësa lo klas kabl gana neyu volante, neyu puert, neyu yantas gana neyu guꞌn xc̲h̲eꞌ lo bidr or bën.